Perché no ti l'æ ancon fæto? T'ê un che ti gh'æ tante de quelle cöse da dî che saieiva tanto bello che ti ê scrivesci tutte e, me saieiva cao lezilo un libbro scrito da tie. Dai sciù fannilo, che t'ê brao à scrive ti.